Eh! No è chi di tengiu de arregodu. Deu a ma sa. D'appu nau primmu, deu appu fattu sempri su commerccianti, no è. Appu fattu sempri girendi mei festasa a destra e a sinistra, mei biddasa. È sempri ugualli. Appu continuau finzasa ai commu chi tengiu settantatres annusu e appu fattu sempri stessa vida.